Ɛdɩ ɛfʋa ɛla ɛna ɛtʋ ɛwlʋ ɛwlʋdɩ ɛlɛ ɛlɛdɩ ɩdzo ɩdzonɛdɩ ɩdzonɛfʋa ɩdzonɛla ɩdzonɛna ɩdzonɛtʋ ɩdzonɛwlʋ ɩdzonɛwlʋdi ɩdzonɛlɛ ɩdzonɛlɛdi iliefʋa iliefʋa nʋ ɛdɩ iliefʋa nʋ ɛfʋa iliefʋ nʋ ɛla ilifʋa nʋ ɛna iliefʋa nʋ ɛtʋ iliefʋa nʋ ɛwlʋ iliefʋa nʋ ɛwlʋdɩ iliefʋa nʋ ɛlɛ iliefʋa nʋ ɛlɛdɩ inielǝ ilielɛ nɛdɩ ilielǝ nɛfʋa ilelǝ nɛla ilielɛ nɛna ilielǝ nɛtʋ ilielǝ nɛwlʋ ilielǝ nɛwlʋdɩ ilielǝ nɛlɛ ilielɛ nɛlɛdɩ iliena iliena nʋ ɛdɩ ilena nʋ ɛfʋa iliena nɛla iliena nɛna iliena nɛtʋ iliena nɛwlʋ iliena nɛwlʋdɩ iliena nɛlɛ iliena nɛlɛdɩ iliɛtʋ iliɛrʋ nedigbo iliɛtʋ nɛfʋa ikiɛtʋ nɛla iliɛtʋ nɛna iliɛtʋ nɛtʋ iliɛtʋ nɛwlʋ iliɛtʋ nɛwlʋdɩ ilietʋ nɛlɛ iliɛtʋ nɛlɛdɩ iliɛwlʋ <hesitation> iliɛwlʋ nedigbo iliɛwlʋ nɛfʋa iliɛwlʋ nɛla iliɛwlʋ nɛnɛ iliɛwlʋ nɛtʋ iliɛwlʋ nɛwlʋ iiiɛwlʋ nɛwlʋdɩ iliɛwlʋ nɛlɛ iliɛwlʋ nɛlɛdɩ iliena <confusion> iliɛwlʋdɩ iliɛwlʋdɩ nɛdɩ iliɛwlʋdɩ nɛfʋa ilɛwlʋdɩ nɛla iliɛwlʋdɩ nɛna iliɛwlʋdɩ nɛtʋ iliɛwlʋdɩ nɛwlʋ iliɛwlʋdɩ nɛwlʋdɩ iliɛwlʋdɩ nɛlɛ iliɛwlʋdɩ nɛlɛdɩ iliɛlɛ <confusion> iliɛlɛ nedigbo iliɛlɛ nɛfʋa iliɛlɛ nɛla iliɛlɛ nɛna iliɛlɛ nɛtʋ iliɛlɛ nɛwlʋ iliɛlɛ nɛwlʋdɩ iliɛlɛ nɛlɛ iliɛlɛ nɛlɛdɩ iliɛlɛdɩ iliɛlɛdɩ nɛdɩ iliɛlɛdɩ nɛfʋa iliɛlɛdɩ nɛla iliɛlɛdɩ nɛna iliɛlɛdɩ nɛtʋ iliɛlɛdɩ nɛwlʋ iliɛlɛdɩ nɛwlʋdɩ iliɛlɛdɩ nɛlɛ iliɛlɛdɩ nɛlɛdɩ gbɔwa.